هو، دا له صفر وروسته پیل شوي طاق (فرد) شمېرې دي: یو درې پنځه اووه نهه یولس دیارلس پانزلس اوولس نولس یو ویشت دری ویشت پنځه ویشت اووه ویشت نهه ویشت یو دېرش دری دېرش پنځه دېرش اووه دېرش نهه دېرش یو څلوېښت او همداسې نور دوام لري.